Кардиостимулятор як дастгоҳи хурди тиббӣ аст, ки зери пӯст насб мешавад. Он импулсҳои барқӣ мефиристад, то ки дил бо ритми дуруст кор кунад. Агар дил фосилаи тӯлонӣ гирад ё заниши суст дошта бошад, ин дастгоҳ онро танзим мекунад. Он бо кабелчаҳои махсус ба мушакҳои дил пайваст аст.